أول حاجة بالطبيعة نبدأ بها هي نبني هوية وهمية وقوية تقنع المنظمة الإجرامية، نحظر قصة محكمة عن <hesitation> الخلفية نتاعي وننظر كشخص عنده سمعة كيما نقولو تجلب الانتباه في عالم الجريمة، باش نكسب الثقة متاعهم من غير ما نصير الشكوك وبعدها نبدأ نتعرف على أعظاء المنظمة واحد واحد ونراقب حركاتهم وعلاقاتهم باش نفهم كيفيش يخدموا ويخططوا ونحاول نتقرب أكثر من الأشخاص المؤثرين.